जो पंत छा टेका पहले किसी जो सपाट जगह होंदी ना तेमा लेटा दिया प्राइस ग्राम करी ते एक साइड साई प्राइस करा फिर पलटी ते दूसरी साइड मा प्रेस करा